- الغرض من الكمامة <hesitation> حماية <hesitation> الزول من الأمراض البتنتقل عن طريق التنفس ذي النزلة والالتهابات والحاجات دي و <hesitation> تاني <hesitation> يعني بيلبسا الزول المريض ويلبسا الزول النصيح عشان ما يتعادو